Yë tele ko'o yë dun pikanak nëmab ko'o dun odyëkam nëkuenta jyaj si'idëp ko'o kyë naj kya xokë jadun jedu kya mat'sëp y ko'o kyë naj xokë mat'sanëp jedun y jadunt's odyëkam yaj toyëkëp.